قبل ما أشتري سيارة أو دراجة مستعملة لازم أفحص المحرك أنه يعمل بشكل سليم ولا يطلع أصوات غريبة، والهيكل إذا فيه خدوش أو صدمات والإطارات، والفرامل أجرب الفرامل وأتأكد إنها فعالة والزيوت والسوائل، والإلكترونيات أجرب الأنوار والتكييف والراديو وأشوف مستوى الزيت والسوائل الأخرى.